ايوة بقبل اروح المريخ الرحلة طويلة وللمريخ تعتبر تحدي مثير، وانه زيارة كوكب جديد تجربة ما تتعوض بالذات لانه كان حلم من زمان اني ادرس الفضاء، وكان شغفي فيه ولي الشرف انتي اتعرف على البيئة هناك واستكشاف المناظر، رغم ان تكون في صعوبة في الانتظار وصعوبة في كل شيء بس لي شرف في هذي الاشياء.